Gn agny Bangladesy; manahaky an ny manahaky an ny taloha teo regny avao hoe amin'ny fivavaha. Da ny fivavaha amindreo agny da gny dimy amby sivy folo isanjato ny Musulman da ny dimy amby- dimy isanjato ny Hindou.